Bueno tehuatzin techmotlahtlanilia coconeh, necah tehua topueblo amo vel tona amo vel totunquih. Tetela del Volcán ocachi sieua, Capixtloh tepetzin menos sieua, Tetelsingo yeh quipia ocachi tipetzin tutunqui, tla tiasqueh Zacatepet lo triple de Tetelsingo ino temperatura y noso inon cambio de totonia de totonqui ompa tlalevis cachi tutunqui o Zacatepe, Tepalsingo a Xochiapan tla tiasquih hasta Altamirano ca Iguala nochi Inon lugares, alevis, alevis ca tlihco de totunqui di tluli, pero nicah tiuan amo, tejuan cuali ticateh. Tla tiyasqueh iniloro de Oaxtepec, inon lugares campa moencontraroua Oaxtepec cuale temperatura niamo totunqui niamo itztic, intonces pues icah regular ica cuale por Inon miyac gentie, miyac gentie de nixehco yaveh quimocuviah inchah porque quicualitah inon clima amo totunqui amo itztic. Teteltzingo yehual amo totonqui, dion amo itztic, Yacapixtla igual. Tiasqueh la Juan Morales lo mismo. Cuhtla quipia sente clima cuacualtzin dion amo vel itztic dion amo vel totunqui, Jujutla quemah, Zacatepec, Tepaltzingo, Azuchiapan campa yocsente, yocsente clima. Pero tejun nican amo, tehuan nican cuali ticateh, porque nochi lo que es mixehcoh, por enon mismo tlen de mixehco cuanehco, quecualeta porqui nican ni amo totunqui ni amo itztic, sino cuali ticateh tlahco de tiempo de cambio de clima o cambio de temperatura tehuan tiquixmatneco amo alevis, cualquiera, cualquiera que cualihta, cualquiera icuierpo quenomiquih o miyac lugares como lalevis casieua yeh tlatlasi, quicocoua memehteua, quicocoua itzonticon, uan tejuan nican amoh, nican quincocoua de ocsiqui cositas. pero de Inon, de Inon de porque mopatla tiempo noso inoh, pos casi muy poquito para tejun porque tejuan yotcualitaqueh, pero miyac gente tlen techcohtlahpaloua de ocsequi estados vitzeh Cuahu, noso yaueh Cuernovaca, Cuernovaca noyiuqui cuacualtzin itemperatura, porque ni amo totunqui dion ni amo itztic, cualquier familia de mixehco pus quicualita, por eso miyac giente de can nepa de México, de Veracruz noso de Guerrero o Puebla miyac vitzeh ipan into Estado de Morelos o ne quimocoviah nichan porque quicualihtah tli quen nicah tinehnemih o nochi in clima. Morelos quipeya nocheh, quipiya azúcar, quipiya quesqueles, quipiya gagauax, quipeya nopales, quepeya yelotl, quepeya caña de azúcar, quepeya arruz, quepeya xitumatl de invernadero, xonacatl, quepeya nochi tli ocsiqui Estados quinpoloua, tejua amo, tejua noche ticpeyah noche, toEstado ocachi tzequetzih, pero ica bien surtido de nochi inon frutas tejuan ticuah, además toEstado quipeya tequitl amo timihmiquih de hambre porque simi oncah tequitl <hesitation> Oncah de miyic cosas. Entonces tejuan amo ticateh tiporovehten, ticpiya nocheh. Michoacán quepeya meloh, ouacatl, Morelos quipeya noiuqui ouacatl, quipiya nopanetl, quipiya azúcal, quipeya balnearios turísticos etos teguan ticateh a lomejor amo en primer lugar, pero amotlen techpoloua, ticpihpyah nocheh